لعبتي المفظلة بالطفولة كانت لعبة العروسة، كنت أستمتع بتغيير ملابس العروسة قصص لها، مع صديقاتي كنا نجتمع في البيت ونخترع أحدث المغامرات، كنا نحضر حفلات صغيرة للعروسة، أكثر ذكرى أحبها هي يوم-يوم صنعنا حفلة كبيرة في الحديقة، وجيبنا كيك واحتفلنا، كانت أيام مليئة بالظحك والفرح.